Ndakunda abantu baragamba amazima, ndahurira na- naayeta omuntu mbwenu oramanya we ngu atuuraga arakugambira amazima niiwe okakireeba, abo n'abantu b'omutaano. Then ndakunda n'abantu baratwaza mpora, nabo nda- ndahurira naabeetaaga. Ndakunda n'abantu barakunda Mukama, abantu barakunda Mukama orareeba mbwenu enyetwaza yaabo, ku bareetwaza mungyeri etarye ey'ediini konka engyeri ya Mukama, ebi baragamba, ebi bara ebibarakora, oramureeba okagira ngu ng'ogu muntu ajunigwe